Walo nigipamma, osinoke walo nigipammo te <hesitation> buu ko isipo uka angko te baket kole abila <hesitation> ninang ko sopo maka ommo maka blits uka abili meliai eng ni nangko uka ai te uka abili melila te <hesitation> buu ko nii nangko baket ko buu kole abila lulupabiai. Ninangko, ninangko, tang tee buu koi tapini otoko opoke teka kobelako lelu lobela teka wogataki ema sopo ema wopataki ema, te kobeleko wagawoga ema napo buu ko lulu lubema, wogawoga ema te kumi, uka uka otaweai. Eng agea enang goo tewa nigipea ninang ninangko, eng wasing masing go, wasin masin go eng enang, buu meng enang go wasin masin go te buu, tenkikotai onim beanang ai meng panwa pauwake uwa pauwa paiwak uwakawalako te enang tenkii oming beai nang tee buu, tee nanuwai, te nanuainang kata, nanuwainang te awa owela oka kakatana katatanai, ninangko kakata nalo sibe ela tee buu te kole ela ommo kole eleai, ninangko te omo kole ela ninangko blits te kuuno enango tego buuko kole eai. Eng ninangkoka tee blits tee kakatana teka salika blits, blitsim bela teka olonoka eng tee kumo kole elila tee enang masin onim beainang teka tang nigipi otoitowai tei masinne. Nigipuai aite minits go kole eainang kala lalawai namalago minits go aite namasko kole eai ninanko apeai o <hesitation> paip minits go kole ama. Paip minits go kole eainang teke wakai gawalama, gawalama awibala, awibalama teke nigipi otoitowai nigipuai. Nigipuai te tenko wataego taimako kole eino laboalako tee etanuwai, etanuwainang lakee saela, saela mingming bema saela, te enang buu te nigipei nna dreeining beai, engg dreining bela, enang napo buu nelakala kuno, kole ela napo rinsing beai, rinsing beai. Rinsing bela teketai te enang <hesitation> rinsing bela <hesitation> te enango ta nalaa spin drai amano te kole eannai take tee enang tamogo sasa alawai tete, enang wasin masinne tee taniogo tewa sasa uwainang. Takebeai, eng tee ningna, wasing masin te nigipeainang tang wakai <hesitation> tewa nipo, nigipeko tang wakai enangbalawai. <hesitation> Wakai napo rins go buu ka rins alala napo enangbala wai tee atomatik. Eng te osinoka tee lopa tee, <hesitation> kobeleko ninangko woga, woga taki eitoko wagataki ema sopo, sopo ema wagatakietoko, ninangko teka bara baras eitoko enangbalawai, nelakala balawai ii, tee kumi saa alawai nelakalalea, kumi sa alala <hesitation> sa otawela ninang tolo, tee ka tang, ming beai, minbela osino mainila takebeai.